खांडो जु ची उ हमा सेहतो मुख्या आधार ची संतुलित अर पोस्टिक खांडो खांड से हमा शरीर मा ऊर्जा बंडी रंदी अर आवश्यक जु पोषक तत्त्व जु वोन्दा उ हमा शरीर मा बढ़या रंदा इम्युनिटी हमा स्ट्रांग रंदी अर हम सभी बीमारयु से बच्या रंदा।